سری لنکا کا کھانا بہت سپائسی اور فلیورفُل رہتا۔ کیونکہ یہ آئی لینڈ آف سپائسز کے نام سے جانا جاتا، پوری دنیا میں ایسے پہچانتے اس کو۔ سب سے مین ڈش ہے رائس اینڈ کری۔ رائس کے ساتھ الگ الگ کری سرو کرتے، جیسے فِش کری، چکن کری اور دال وغیرہ وغیرہ۔ ان کی ایک خاص چیز ہے پول سیمبول، گریٹڈ کوکونٹ، چیلی اور لائم کا سپائسی مکس، جو رائس کے ساتھ کھاتے ہیں لوگ۔ سٹریٹ فوڈ میں ہوپرز اپّا بہت فیمس ہے، بال شیپ کرسپی پین کیک جو پلین یا ایگ کے ساتھ سرو کرتے ہیں۔ سی فوڈ بھی یہاں سٹیپل ہے، جیسے کریب کری اور پرانس۔ مٹھائیوں میں لوگ پسند کرتے وتلپّم، ایک جاگری اور کوکونٹ ملک سے بنا پُڈنگ۔ اور آخر سری لنکا کا کوزین سپائسز، کوکونٹ فلیورز، سی فوڈ اور یونیک سٹریٹ فوڈ کے لیے فیمس ہے۔